Rula burun aftere on haa phon lu ko darne hunde, ko boya jubo hunde. Burun an aftere on verumni, kambi on is bukara mga karanta, babari jan gere le, ko bu malumien.